Jokkondir leydi garden ngal e sabu waɗtude ndiyam e hokkondir ko joom nde waawataa sabu ñaawoore. Njidi gasi, giɓɓe e maaɗaare ngal. Foti waawaa waɗude seed walla nde njidi leydi ngam eɗen. Waawataa haɓɓude baafal e sabu njiddude e ndiyam kadi waɗtude forere ndee nguurndam ngal